Замоне дар гузашта, гурӯҳи кайҳоннавардон дар сайёрае фуруд омаданд, ки ҳавои он барои нафаскашӣ муносиб буд. Онҳо хайма заданд ва муҳити атрофро омӯхтанд. Ба ҳайраташон, сайёра пур аз растаниҳои рӯшаншуда ва садоҳои ношинос буд Як рӯз, яке аз онҳо изи пойи бузургеро ёфт. Онҳо фаҳмиданд, ки танҳо нестанд. Бо эҳтиёт ва кунҷковӣ, онҳо бо сокинони зираки маҳаллӣ шинос шуданд. Ин вохӯрӣ сароғози дӯстӣ ва мубодилаи дониш гардид.